hoo biness chaareko kolaat anjebisen bilikao itaa biness fujoo kabumuu ishin binesuum kolaan kaate, ishin malsuun mau kanaa kaar teete nyate fujo hinkabduu duub, woan yedeen bilikao hoo atin kabaat pesaa dargetaa anin pesaa dargeno fedaa.